To'o mii nii tə dii are noseke t re in kwing ma'am sii ni gata gwa'a. i zai koreria ka a'te l bosun ya kə rekə-yangi hi regə a'ar zankikaro mii bo̱o̱ i lake are in yenki kae mii na yenkik pu in kek dowiiro. mi na re dowiiro l na âre a pakan hulil. A bo̱kə rəya si ā re mukaya. A bo̱o̱ai nə sə do̱wusa re ganna a re dəllə ro yayai a gorika. i paka rēē re na dowii ya mii ē yenana kin sa pu ina ā kinka nin. mi bo̱o̱ wakətə na busəpu bu are wuka rə in rerkə rowon aduwa rēē. A ra'a dakin wn wuri yakii sə a kiyen pa ka biikə. Rehi hula na pi maik rə ēsə agankə na yagingi go sə a me'ayanta sə i doresi ina dəllə rone sə i doosə pakə billək. Sə i ɗowusə na gamna dəllə na gowunan. awuruka re idəkə rehikigo in boro rəgo'ya sə in do'oki ēboro re-ēboro re. arwuka re in doowuki. henge doga marihya ai ge i kurusə. kama buro in gopanpa'a nok kawena gawu na dowii wa'a na timir pa nok ka'a n rohur kumrum pon ina maiz gwaaag bo̱o̱ mo̱o̱ii yagigə ina re maiz gwaag ii rə rekə marrii gwaag sun pa. Ina in dei bo̱o̱ go̱o̱ nēē wuni sə rekə. Ina resa pu inna pi ē dei gwaag bo̱o̱. ina ke yanga do'owii ro i re gak re ire na do'wii. So nasə na pi dəllə rogə. muna bonso rekə gə. muna kurosa pu are kə. ā nemek ma'am ā kə. a rekiz memiz na wurii yakii i nak wa'ag arwukare bo̱o̱tan ipuna waagə ina nakə waag ka ēkə i bantə. Ina getə gware iza ne mikə ma'am gək a kosun arei āboki rekə. Botatə arna wusapu i lei doka dowii ya muiz in gawu anhil arhu mukə. L re ratə. i ruku run sə a re tə. ire tə rantə ina katə rətə. i na'a in ke wuna'a bun arekə i lei rei se a detə ura'a ēzi monkə ēza dei ka re i ga'a inkə jokə gə ii sa pa'a kə i za dehir ka rə. i dehir ku, i gamtə ərekərirə towo'o pa kwaaro mugatə pu gwaaro. A lakə ina kokə a sinkə sukə yalu wa'ya ko ku a'a bowukə waag ya ēē awandek waag marriya naag gowuge na'na niing bo are kamna pi ra are nawosapu akə a rekə o'okai mona bo̱o̱gon rekə. I regə o'okai a la'ak marin ya i do'uka ba'akrə a laki ma la'a ma kini pu bo̱o̱ a la'ak rekə a bo̱o̱səkin bo̱o̱h. marri gomna su'ukan gaag pipa. Nok ma ga'uwu are muko tinya ma ya'a zi sə ā gweri bo̱o̱ i menei yankupa waketibati a pi book. muna ke tə o'oka. Iza kosun are a bo̱o̱gə kuwu, i ruū ku kwūū a kisə dii. Na mo̱o̱ kisedi boo. A werik weh da'a billək dowusu me re n i gontə gwaare akə. rusəme wesa da'a billək gekage sə rusuka wesa'a. Ba'tə ben a were are waagə zi tə a pu rə are har wakətə ya billək pekin wake'a niaiz do kama ri ina pisa'a. Are kwonku ma'am ii kosun ko are, yanon na wulei na wilsə a tursəya sədənsun. sə ii gətə nan gonan yasəkə. A kptun ma'am sə ii kam su are nemimikare. si ii za sia'a pewu akamu are nemikare se a'a nətu. mona natə tubu sə ketkun sə a'a desun hurbo̱o̱ ika wusuko, mo̱o̱ bo billək bo̱o̱ hur nan bosar ba'aka nok ina a bosubo ēnin har ka ha gam a alba'arka. Ka ga'uwu naa anku pa'a anguwu moo na gawu na neeku nok. Billək pa har ma gegik bildum na mo̱o̱ pa tin su ku pa so nok ka rii kə. Ka an kwakgak an teka ba hah indei tekaba'a, kwakgak indei tekaba'a kwakgak re ā ke inin tə ka mo̱o̱na re do̱wii kan gamwe na rerei dowi ron pa'a non ma gawu'u na rera do'oron maiz pa nok ma gwawe na rera maiz apu wuroku rozi gowupa billək ire ba'a a ganwu. an agak siana ma'apa billək. bo̱o̱ gegenin benbonon na a'a. Ama ma moo gkəsə bo̱o̱ mehir rira maiz. Ama na bokə boo kawo sə bo̱o̱ meirira maiz. nok dintu nok ka bə mə rira maiz lei billək pahama bilri gonkum gon na mōō. Agak debo̱o̱ səge beldur nok anya ma gaawu an gan rira maiz ui. A sundo imode sə valai pa ko ma sə zọọ sare pap moo go an guniwu na rira maiz tani. ē nin bo̱o̱ go'obaha. Nok ka rei akwa A bo'oron in na weesan, billək ma sə gegin gə beidun na'anan sə belnin do'osuka re sə ba'asare ina a'la'dei pa marri ē pi pa'a bo̱o̱ ao'oresə billək. ii bu'usapa kam. Ama a'awisə billək bobsa are ln na poosə det. In boso marii hur naki nok marriya are muka ahi lo'osa yerku ro pa iwuka o'onin ka. amma dəkin ka pu ikekə harkamozi re'are bo'o go'o ba'a pa. moogoro ina yenkə kəren ipina ipina yelki karon na pon ba'a wu re'a rea yelki tohu inan nakə yelki kə niə nəgetə na weesə ido sə wazih inna ē inkon nanre na yelkuh sə na resi na gintu weesə wulon za a'ka mo'o maiz muha bo'oroo ina yelgure a ni. lna ageneani na yelkə pu n asə weesə yelge asə a kigə pasə əsə. a kinee asie agansə da'a billək. Po'u təsika ha'a pa gwariari sə a gamsə a sundena bill kah kar tami kaina winsana bill pa. Kala wakə tina'a bokun nu wu'ana pakə asə billək muka gon boo dowukarək. Ina gamwu na kasa'h rohulin pa nokə rohalil ma'a gowu ba'a nok roulo'u ma gowu pa. i gam na kə wesa na kone. yelya ugei sə ai gak wesa'a nako neya kenken na gamna, na ko neyal dəllə roa'a. Nok karin mii in pina pakə gəyan pa topaki akei kon hillək palin boo si nadosare <noise> ga'a anrek Tookuka a'a na paka billək. Na re tookuka re nok paka billək kare sə a gawu si a merenit pa ana re paka billək bo̱o̱ are aganwu ina kawul boo sə agə ina i gehkan ige. Nok wuri ina regə paka billək rea're ire tokunka kare. Ida'a gekə paka billək ge sə i re ganwu gamsi ba'arainen. Sə i turo paka dəllənkə huri i sə toro gama ē na yangikin uwur i totoru gamna na yari āa yankə re a're boo go'o pama re billək. Ina ē don batə billək lei muka bowu tosəsi na t n. ē dosa'i ni. Ama ma̱o̱ gawu monke bo̱o̱ re nok paka̱ billək reyakə a mo̱o̱n bo̱o̱ belik ka belin modo'o zu'uo mowuka mon gowukapa so noka rei ka la ēna monsə gamre dəllək ron pa. gebelin mariya ande a'a paka billək kam gwoog ma billək pa lei asikə go'osapa. Na go'osa go'osa payamii ka dəwinpa nok kami na dəpa nok paka billək. Nok kwermi ma billək pa ēsəpa mo'oma a kin gwinkin mii ko billək pale'e mukə. Ama ma mo̱o̱ gebo̱o̱ deige masa̱. boo i ēyaia'ata̱tin tosipa anadei billək pa ma yarilek yamne tosaire si ire pah ka ma duhar ba. Maimakon daika-awerisi ana werisi billək pa. Billək palil yelkiyen ara'a go'opak billək pay yelk yelne. Ama'a nan were billək an dei pa ma billək pa'a yelkayelin ina'a bo̱o̱ro gwon pa nin pa billək pa yelka yelnin gekage wurokor ka aworon si rasisa a're i nai i bo̱o̱ro go̱o̱ba'a ni. Noka rekə agawo wesa na mari. ina a bo̱o̱kam pa la'a ina sia kinkan sə togun inna mon ā ibo̱o̱kani. Mo̱o̱na i ākəka sai mona la'ak na kwamo̱o̱kon ama magakwu reàre gamna'a in àsə yangi do̱o̱sun yangi pa mo̱o̱ge inan abo̱o̱ron kan anan ina i bo̱o̱kaā an ina boro rehir gowupa ina buro rehir go̱o̱ ba'a ka bo̱o̱rere ba'a. bo̱o̱reh-reh-onii go̱o̱wu. Aa̍se yangi paka go̱o̱wug wesak ana da'ai re'arebo gowuk pa nookə reahik gananriyalkə i gamnak dəllək ron anakin. Ina reii dəllək kə na dowii nii ara gowu ba'a bo̱o̱ron na təkə. waisə bootə go̱o̱sa̱ go̱o̱pasa. Waiz na getəna go̱o̱sa go̱o̱ba'a bon mo̱o̱ dogun rera moii wisəwin ko mo̱o̱ da'a tinramoi wisin wina̱. nok rekə a’ sə'si mon de diyen ana sa'sikə mo̱o̱ dədin. Ama pi ě ki paka wesakə ikəi kwin siiton tonsakə ii dowayan ya bo̱o̱ron natən pa'a. Ama ana asipa paka wesəpakə. I dowre iya'a i bo̱o̱ren neta'a. mukan an kakan. I na wo̍upan timra'abo̱o̱ o'oki pa'a natə itə bo̱o̱ na booron korea'a ren. Ako o'oki yangawure sin tinti ê na pukətə na bo̱o̱səpu nin i werətə. moo a kən waiz pakai. Nok ai ya, ahir ba'i bo̱o̱pi mo̱o̱ dai anesa̱ in bo̱o̱wukan paha. A doowusu ina bo'o kan pa. Ada'wuwu tə nok kare yangi asəsi an dei mukan si asiəpa. Adoorere paka kunum. i na'a kai bo̱o̱ro pa anin go'o go̱o̱pa. anboo ina bo̱o̱ro go̱o̱wupa. Arēē zagikaree genin rakika inki ka'a gawu'u re pa. Kaido'awugo zankika. in zarkikapa. ln re ro̱o̱lon bo̱o̱ kenin o'owu naina i pi do̱o̱gun do guki kamgin are go̱o̱wuko. Ama ina are na kəsi ba'ar bo̱o̱. kowu napi sə t kin dəllək npa sə nokarik kami n hakilo. desə haki lo n inibo̱o̱ron n billək sə nə do̱wusun də.